Namoro wa siodaka de ma tuang kambing me dia tau depe tuang kabingi lo jo siodaka ma dutu namoro lo isiodaka ma dutu yang paling mantap mane isiodaka madutu lebe iofi boki boki to samua binatang mane ngodumu isiodaka ma dutu ingodumu nako ne ngone wa piara bisa wa towo wa wosi ngosama nanga wola ino man kan ina nako ma dutu.